Vel, ƙun, feer, paat, puma̱, paꞌvel, pa̱kun, pa̱faar, sar, sarshika ga̱me, sar shika vel, sar shika ƙun, sar shika feer, sar shika paat, sar shika pa̱ma̱, sar shika pa̱vel, sar shika pa̱ƙun, sar shika pa̱faar, yagurum, <noise> yagurm shika ga̱me, yagurum shika vel, yagurum shika ƙun, yagurum shika feer, yagurum shika paat, yagurum shika pa̱ma̱, yagurum shika pa̱vel, yagurum shika pukun, yagurum shika pa̱faar, yagurum shika sar, yagurum shika sar shik ga̱me, yagurum shika sar shika vel, yagurum shika sar shika ƙun, yagurum shika sar shika feer, yagurm shika sar shika paat, yagurum shika sar shika pa̱ma̱, yagurum shika sar shika pa̱vel, yagurum shika sar shika pa̱ƙun, yagurum shika sar shika pa̱faar, yagurum vel, yagurum vel shika ga̱me, yagurum vel shika vel Yagurum vel shika ƙun, yagurum vel shika feer, yagurum vel shika paat, yagurum vel shika pa̱ma̱, yagurum vel shika pa̱vel, yagurum vel shika pa̱ƙun, yagurum vel shika sar, yagurum vel shika sar shika ga̱me, yagurum vel shika sar shika vel, yagurum vel shika sar shika ƙun, yagurum vel shika sar shika feer, yagurum vel shika sar shika paat, yagurum vel shika sar shika pa̱ma̱, yagurum vel shika sar shika pa̱vel, yagurum vel shika sar shika pa̱ƙun, yagurum vel shika sar shika pa̱faar, yagurum ƙun <noise> yagurum ƙun shika ga̱me, yagurum ƙun shika vel, yagurum ƙun shika ƙun, yagurum ƙun shika feer, yagurum ƙun shika paat, yagurum ƙun shika pa̱ma̱, yagurum ƙun shika pa̱vel, yagurun ƙun shika pa̱kun, yagurum vel shika pa̱faar, yagurum ƙun shika sar, yagurum ƙun shika sar shika ga̱me Yagurum ƙun shika sar shika vel, yagurum ƙun shika sar shika feer, yagurum ƙun shika sar shika paat, yagurum ƙun shika sar shika pa̱ma̱, yagurum ƙun shika sar shika pa̱ma̱, yagurum ƙun shika sar shika pa̱faar, yagurum ƙun shika sar shika pa̱faar, yagurum feer, yagurum feer shika ga̱me, yagurum feer shika vel, yagurum feer shika ƙun, yagurum feer shika feer, yagurum ƙun, yagurum feer shika paat, yagurum feer shika pa̱ma̱, yagurum feer shika pa̱vel, yagurum feer shika pa̱- faar, paƙun, yagurum feer shika pa̱faar, yagurum feer shika sar, yagurum feer shika ga̱me. Yagurum feer shika sar shika vel, yagurum feer shika sar shika ƙun, yagurum feer shika sar shika paat, yagurum feer shika sar shika paat, yagurum feer shika sar shika pa̱ma̱, yagurum feer shika sar shika pa̱vel, yagurum feer shika sar shika pa̱ƙun, yagurum feer shika sar shika pa̱faar, yagurum paat, yagurum paat shika ga̱me, yagurum paat shika vel, yagurum paat shika ƙun, yagurum paat shika feer, yagurum paat shika paat, <noise> yagurum paat shika pa̱ma̱, yagurum paat shika pa̱vel, yagurum paat shika pa̱ƙun, yag.